La machina fotografica digital a funsiun-a a fiuns-a cun cume tüte le autre machin-e puù o meno e cun la diferensa ch'a ie ën programma a ie 'na a ie 'na <hesitation> 'na scheda 'na scheda eletronica che probabilmente a fa tüte le funsiun che t'völe o se völe duvrela ën manual o se völe duvrela ën automatich a fa tüt chila